Eh ke nge anim nge agam nyen utu ewe, ayenma inep-onor ugaha onor arear ke obinor, arear ke odum-odum oh, arear ke onorwana, arear ke onu-rum oh inep onor ukum emon ikpa, mme ntack mme gbong amon ikpa nnu-kana onor ke otu isaha otu wor agima ajagha anod, igohe oven wor nna akom emon ikpa, nge kubor ajaha anord abbe edume asasa orock gbe abe arear isa ayea ibio agama anigewor aje anord ga ame but akomo emon ikpa enwe iame oven wor abbe arear esa-sa akome ashin-mme, irem gbo obio sughuren ikena wor oven igbia abbe arear esa sa anege ke otu wor araer, atoi mme-ja achi sughuren ishi wor ka eme usuha, mmene atte mme akomor mme amon abbe arear edan-dan, irere agba ari sunw arem wor ovem wor gigi inep mma awor atte mme akoma akuna mme oven igaha ishiwor nsort so inepbi-nne onor ukomo emon igba ke otu igaha otu, omon ikpa nni kana onor, ika je aje, omon ikpa ikana onor, amon ikpa ikana onor ke otu wor aje-aje ndehe esa-sa, kana nne je nje ikpa nkom emon ikpa ghu abu mma nge ikun ire achi-mme nnge edono ire achi, mma nge ikem ire-achi-mma nnge edono ire achi, mma nge ikun ire-achi-mma nge bua gbua ke evaha biase aka ari good unen nne onor ukomme, akomo-mah eshi wor abbe arewor ke eda dan nga akomo oven wor abbe arege esa, aba asa mme oven nwe ndwor egbem-bem ke ovem go nne ja arem ayenne. Areme gba aye onor idigi, erem gbe aye onor ette ren, areme gba aye onurum, areme gba aye ene-wana, mma nna ke eyea-onor, urem onor nor ukum emon igba, ikono usagha unod nudumu udan ikpa wo ukumme, yene igam uru iyeah onor emon ikpa wo ukumme, yene igam uru iyeah onor emon ikpa nni kana, gam ge mbiakpan, gam ge ibibia wor usagi mbiakpan umang umeh, irem uben ikpai, ukpa mme enye, onor usagha mme enye umang umeh, ugumu udot ukomeh emon enh ikpa enwe, ebene ame ku umeh enye so ise ikannaga uye ari deene, ke effia anor igemeh atu afu nne oven wi irene mbiakpan asan mme kpor kpor, yene agbe uwi ikpa acome emon ikpa ikanna ari, imang anor evek mme egonhe, enevek isim ke wu imegge akom ikpa areme, anuk mme, mme ugbem nwe ndebe-bem ikana-anim mkona emon eh ikun. ago nkon mane ndan mme ago igime guri ikanane, irem ke ibibian nte enh ere-rem nwor are-rem, mme gam wor mbiakpan arear ke ere-rem ari ereke jeni. mben diahe, nsack diahe, mben dia ikun, nsag dia ikun, so arigud mme uwaka onor jeni, den ava je ke edunni eduni central. Nkomo emon abbe gba abbe adan-mme nkom, mmene esa-sa abbe, nsa jeni ajeni abbe gud asasai nni vai, nsa bena-bene but eh eduniadan emon abbe nkum mme irem-irene eka-kana, ndeme nne yene irene eka-kana, urene asam mme onor, udot gba-nna ugumu ushineh emon ikpa, unim ushine emon ikpa, udavumn emon ikpa, ukum mor ukum, urem-mme gba, mme oven ndeghe esa-sah nnegeh akanu uyen ke ovum ewe ke ami re abba avai ikun mme eduno yene abba avail nwe ke nshini, gbage ami imege mmene nko ago akpa mme nne nkum oven inep nne nnoi-noi igaha amon ikpa bua-boo yene nshini-meh, yen nnikana onor, yen igwi kana-ne nsen mma.